Kwan okelo rïbërë kï winyere ï kabedona ï yodhi nï: Mïö ngat acëlacël nïang thama k'awodhe naka kï tic na ën tio.

Ka karë më cïdhö ï cukul örömö jö më pacö rïbö gïnï cïng-gï kun nwongo ëraö cïlïng.

An ï karë na awotho kï gin jami woth ka lwak, rwök mërë pikipiki ënë ï karë mörö böda mörö otinga na dong ethuno ï Kalakala öcërë acëra cë oyua ayua ï thur nï pum cë acakö gira yaa gum na bër ba ëwanërë.

Program ka gamenti tye inwongo cwakö gïnï ëthïnö na tye gïnï kï görü na calö öjököthaü ni cwodo nï Brack tye nï nwongo cung gïnï thon pï ëthïnö na görü na gïn kwanyö gïnï ëthïnö ëka cülö gïnï ï cukul. Program na calö Pawe tye thon na könyö gïnï ëthïnö, cülö gïnï ëthïnö ï cukul ëka ëthïnö kwanö gïnï.

Dhakö na yac myero öcak cïdhö ï pïmere ï karë na ën pod onwongo ïë anwonga.

Eyo, lwak na tye gïnï ï kabedona obedo gïnï okone pïën gïn wörë kën-gï, tio gïnï na tëk, ëka rïbö thamagï kanya acël pï döngö lobo.

Kwan ökönyö ï yore më döngö lobo kï gwökö pacö kï mïö pacö onen na leng ï kabedo na mëga.

Kwan könyo paci ëka kelo alökalöka akina lwak, kï tero ëthïnö ï cukul, kï kelo ka pwonyere na cwöcwök, kwan könyö cukul më yübö tuko më mïnö both lwak

Abedo kï yom cwiny ï karë na athïn-na ökatö kï kilac abïrö më cïdhö ï cinia n'onwongo obed gured më acël ëka ën ënë ölöö kï dictrict, gin ökëlö yom cwiny nön ënë nön.

An atwërö mïö athïn-na nwongo cem më bitamin na dwong tëk ka amïö ën camö nyig yen onye with yen na papath calö aëmë, macünga, apapai, obakedo, kï nyig cem nökënë na papath na mïö ën kero më gëngö two më kom.

Kwan ölökö rwöm më kwan-na ï yodhï na pol calö, arömö cöc na bër, arömö kwanö gin n'ecö na bër ëka arömö gönyö tyënë.

An atwërö gwökö del koma ëk kür anwong two del kom ï kin lwak, kï ruko böngü na leng, lwökö ka butona obed na leng, gin acama thon na an acamö myero obed kï kwö mërë na papath

Jö na pacöna römö cwakö pwonyeregï kï ï kin pacö kï gïn më bedo gïnï ï ka cökërë gïn më twïrö rwïc onyo rac më kabedo më cökërë ducu kite n'opore.

Yoo më könyërë obedo kobo lok atïr ëka nywakö lok nön na tye ni.

Kwan pwonyo lok më yot kom nï ïngad lweti ökö, lwökërë ïjwa laki, iruk böngü na leng, kabutoni thon obed na leng ëka gin na in ïcamö thon obed na leng. Ka ïcïdhï ï kin jïï jwa laki ökö kür laki obed na ngwe.

Modho pii na ba eketho yath ïë rac rwök pïën inwongo nï kudi na mïö two nwongo tye ï pii ni ëka kudi ba nen anena kï wang jö thwara ka eketho yath, onyo ka yath ope, myero eted pii ateda ëk obed na leng.

Thama na an arömö mïö na papath pï mïn athïn na pod tïtïdï ënë nï akob nïnë nï myero obed kï leng kom ëka ömïï athïn cak ï caa kï caa n'opore, ölwökö kabuto k'athïn ökö na leng.